Nikishana mpehu, notakiwa notemooto, au niwikire ibulangeti, au konoshana jahoma homa, nidome nusibitarii, nihewe mooda ninyue konokoonine jole kovikare niboye utaratibu wingi.